देश मिष्टर एक अशो देश छे, जहां कि राजा, महराजानकी जब हो ही जाये, जब मृत्यू। तो उनका ऐसा कपड़ा में लपेटी न उनका दफनावज। और महापर ऐसा मगबरा बनाई देश, और उनपर नाम लिखी देज। उना राजानका की भाई ये एको मगबरो आए ये एको आए। वहाँ पर ऐसी परंपरा चलास। और ये पीरामेड का नाम से वो वहाँ पर प्रसिद्ध छे। वहाँ पर ये अशो सब जो लोग मरी जाज, राजा होन। उनको अशो संग्रालय जसो बने लो राज, और उनका नाम से सब वो बनाई देश वहाँ पर पीरामेड।